Ewa anao kôfa mikorana amin'ny tsaiky reo zany! Anao zany mila manazava e! ein! Manazava karakara reto aby mo- izy- tsaiky reto kabaka mety atao, ein! karakara reto kaly mba tsara, bakeo koa amin tsika amzao zany karaha efa misy facebook ity! a- bakeo zany publeo anaty facebook ao atomboy kisarisary basy raha io, io zany tena mora azon'ny tsaiky reo onona zany raha io.